Izy alôha raha ny lalàgna fao zany zahavagna, ia ara-dalàgna ny mihinan-kena fô izy i ndraiky arakaraka karazan'ôlogno arakaraka ôlogno, misy ôlo zany misafidy mihitsy hoe tsy mihinan-kena izy, misy ôlogno mihinan-kena fô matetiky zany misy ôlo le tsy de salasalama de raràn'ny dokotera mihitsy izy hoe tsy mihinan-kena satria mety mi-s'aggraver le aretigninazy zany le fihinanan-kena.